Ndikka yeeso, duuɓi teemeɗɗe ɗiɗi gam tammude e taweeki nder nyamruki yeeso adunaaru, gam fotai caɗeele duniya fu ɓustindiri wakkati ɗun.